Haptasa jorao ang chips teenta nuts duita bwthai paanchta tei granola teenta wngwui chanai. Chips wngkha kaisa dakti kwchangma chamung phiya nuts wngkha protein tei kaham wngnai. Bwthairok sakni hamya tei vitamin rwgo tei dakti wngkha kaisa kwchangma probiotic kwbangma manwi. Granola bars wngkha kwchangma tei phankwbangma. O snacks no soman khai khe kwbangma tei chamung manwi mano. Portion goron no naikolwi tongmani tei hamya wngwi tongmani chongmani abo kaham khe chámung tei jotono hamya wngwi tongna bagwi chubachu khlaio.